Tamin'izany fotoa zany hoe da nisy fanjaka raiky zao niavy tanaty volkano Tao anaty volkano io tao ny fitsipy mahery vaika sy ny fiainana miafina Ny olo rehetra izay anao sonia fa tsy hivoaky tanatin'io koa nahazo fahefana miavaky Tao avao koa ny mpisorona mahay mifehy ny herin'ny afo niara nanonhitra tamin'ireo fombafomba mazika miafina hatramin'ny taranaka taloha